To kancu wana, wana kumo kaa maaka nən se ka nəɗku naa ka anaadi, kuma shaawirra mi waaru naa bari ci tən da kancu ka dlami wana kə nasarra, se ka daureci ka dlam karratu mi waarra da yi pəɗəm gaaɗa ka bi ta kəma ii wanau. Game ka rrəɗu bəlan bin wanau aa ta kəma bai. ka jəbu nan wanann kuma kaa nəɗkau naa kəmau <noise> amman kancu wanau nən daa ma ayen ko dlam karratu sosai mi waarra dəko wana mi ka maaku. gususku kaa bi naa ta kəma naa atu. ldan ka bana wanau nən se ka zəgi nan raakan mi maarra kua dlamau naa jama'u nu maarro aa dəɗa ci, ka kulaaci naa akshi, akshi ye daa bi ankal shi da dəgi ci gaaɗa ta kəmaci wam. Kuma atu karratu, wana gwamnati naa lokaci, ka rrəɗu bəlan bi rra naa lakaci mi waarra ku yu ka ivu naa atu, lakuntu nu waarro ka ivu kən kuwo kajəbu jaaani bi nən kaa bi naa daameta amman ka jəb naa jaarra ci aa ami ci nən, naa tarrau naa sisi koa dlama naa be kancu. Gayi gara ka jəbi nan rumi ci, gayi gara ka jobi ɗəga aasək ka masa bi ci kaa mpiwu, kaa ɗəɓdau, kaa bi na səle vaɗi səle zədda ci kaa wana naa atu, kai ka dawo tərra ci tən men, aa jəba raakan gara hari kaji naa ci ii yuwan sa waarra nda ivo naa ci maa kayi naa ci ii wənduwanən, to naa bai ko kkumi naa ci. Amman ka dlami dabarr sən bai lokaci getak kaa ngwa ndaawa waarra kazəga ii kəma ci, naa be kaa mpi wu bai ka bari nən ye bai man kəci to ko de pu daamən gara da kəma aa rrəɗin gara ii gumva ci wan amman a kwaci naa ci naa yan uwa ci ke bəlan, nən de maakə be aa ri ci nən, ka dəmu naa taimakata gəri nən a taimakaaci ci ko ka tatki ci dəvu mi waarra aci aa ɗəguu arei ye daa bi rraama amman ba wai ka jəbu dlame ci nama ɗəgwagwag bei, nən da yarrda to naa rama ɗəgwaagwag ii ɗak yaagana gəri nən bi pa. ɗgai maa aci ii nən maa kaa ye wənduma kun men naa zəgər ci koa ja, gaaɗa ari daami tarru gəri da bari cika gaayi moto yaye men maa aci iko du maa sən gu dlamən gara be daama. Mətu ngum wa mətu naa wa nda ɗaawu naa wai gagiwak, dagwada kai iva naa atu iduu niya ai ka cacpatu nawan yaaye. To amman a jəb sana'a ke kaa zəgi naa koci ko nin bəlan bigu men aa zəgə du səngu yaaganaa ci nən a kularei naa aci bəlan be rami ai ci tawanke ci ye ka dəgi kaika ci aa ta'i naa dəvu nən kaa te aɗa gari, waane ka dlama kaasən bai, a yan aa dɗvu sutku kaa bi naa abən mi kaa tau, kaa bi naa am mi kaa sa du. To əndu ri ruwai mbotən gara nən tarrau naa sisi gu aa mi ci waara kwaya, ayi ka tlap ci ri ɗagai, a ramu man sutku ye a gwarrji naa kutli ci ye kwa ta ma abən. Amman ka dlama dlərrdlərr bai aa ɗa cewa ci təku ciwan ka dlamu nana ka maakə kəci bai <hesitation> aa barun muula bai, ka dlaman ci bi ii aɗa ci? Dək maakaci muula bari ci bin rro kaa bi tarrau bai. ɗagai kəlappiya mi waarra da aakənyi du ngum ba tu bai balle tarru gu. To amman Muula bari di ci kwaya, ko ci da vəji a səsu gu kaa bi du. Alhamdulillah.